افضل انو اكون موسيقارا مشهورا حتى اتعلم الالات الموسيقية و تاخذني بعالم الخيال مال موسيقى و احي ايي- براحة نفسية لمن اني اتعلم هذي الألات.